Aaja yave jokua serëtärä i vaso ayoka yave, jaeko tenonde aiporuta suoe ïñiro vaera seve, jare jaetako supe amboekovia vaera supeye jokua nunga